Дар ҷаҳон намудҳои зиёди саг вуҷуд доранд. Масалан, овчарка, далматин, чихуахуа, пудел, сенбернар, булдог, саги олмонӣ, хаски сибирӣ ва питбул. Ҳар кадоме хусусиятҳои хоси худро доранд ва дар вазифаҳои гуногун истифода мешаванд, ба мисли муҳофизат, шикор ё ҳамроҳии инсон.